Kpoka koe wae, a nyii. Aa nyii mɔkɛndɛ́ gbi a koa dunya ma. Ii bɛ tona kaŋ lɛolɛi, kpoka, a nyii. Bɛma ya kpoe kaae, kɛ ya i waŋa tii mɔkɛndɛ́ ko. Mɔkɛndɛ́ mu, i yɛ i waŋga nafaa. Kɛ hiŋi ya fɔ i ma wo ii to kpoe ka, i be i waŋga nafa. Kpokaa bɛ a na dúunya mɛɛ ma, a na nafa ko wa. So a nyii i kpoewae kaa bɛ. Ii ya kaa ii sɛmbɛ la. I yɛ i waŋga kɛ aɔ. Bɛma ya i waŋga kɛe kpoka lɔ, a yɛ ii nafa and dúunya pɛ ai nafa fɛya, ya kpokaa lɔ. So kpokaa, a nyii. A nyii mɔkɛndɛ́ gbi ya koa, dunya ma.